अमेरिका के पाक शैली के बात कुछ ये प्रकार है। अमेरिका में ड्राइवर थ्रू के सुविधा उपलब्ध होयल। तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कोयला के खदान भी बहुत बड़ा बड़ा है। अमेरिका में सब धर्म के माने के आजादी है। अमेरिका में व्यक्तिगत बात रखे के अधिकार है। अमेरिका उच्च जीवन स्तर है। अमेरिका में हर जाती रंग के लोग पाए जात है। अमेरिका में बहुत अवसर है।